لو تفرغت، سأقضي الوقت في القراءة أو ممارسة الرياضة، أو حتى في هواياتي المفضلة مثل الرسم أو الموسيقى، أشعر أن هذه الأنشطة تساعدني على الاستمتاع بوقتي بشكل جيد.